קיטאע، אלדאכרה אלג’ידה ענד לאנסאן אאה כיתעאונו כיעקל עלא בזאף דיאל אלחואיג’ לי דאזו פחיאתו، כיעקל עלא בזאף דיאל אדרוס לי קראهم، ו דימא אלדאכרה אלפוריה כתעאונ לאנסאן באש תפוצ’ו בזאף ד אלמאאזק، אלא אלדאכרה אלקויה, מן אלאחסן יכון לאנסאן ענדו.